Kɨ yǝ tɨ yǝ fɨ yo ko we, wǝ a pɨ lǝ́ǝ pɨ lǝ ekiniŋ wɨ lǝ lǝ sɩsiɛrɩ ka ɛɛ ka wɨ ponu mɨ lǝ ka anyɩŋ lǝ̌ ɛɛ opɨwee, yǝ ru rɨ sukuupiipiwǝ lǝ̌ oko Univɛɛsɨte, wɨ lǝ lǝ rɨ fanyɩɩŋ kɨ lo ko ŋ wɨ sukuumumuŋwe wɨ lǝ lǝ rɨ fanyɩŋ devena nɛkʊto? epɨwe pɨ laa rɨkɨsa wɔɔ, sukuuwe yǝǝ tɨ ya yée ri osukuu. Wǝ́ pɨ lǝ fɨ pɨ le yee mɨ awʊrʊkǝ, enyipǝ pɨ la lɔ <hesitation> pɨ la lɛɛ sukuupiipiu pɨ le ke tii rɨ nyarʊʊ pɨ laa láa nya acʊmayǝ. Onuŋ ŋbɨɨ, ŋpɨ pɨ la taa acʊmaa pɨ laa nya o, wɨ lo ɖo nyii ŋ lǝmɨ, otucimumuŋɖɛ kɨto fɛɛ pɨ le kpii wu inivɛɛsiteesa kɨ lǎ ya fɛɛ lo mu ko kɨ lǎ ya fɛɛ yo de ɛɛ yaa, yǝ́ǝ baŋba baŋba, rɨ ǝrɨkǝ. ŋ wɨ wɨ lóo ku wɔɔ, lǝ̌ nyipɨrɛ lǝ̌ apaanʊpǝ mɨ apaatɛpǝ wɔɔ láa, lɔǝ Fɨ pɨla vɔɔɖǝ lǝ asɛɛ la koonu rɨ tusa sukuu koŋŋ kɨ pɨ nya fɛɛ pɨ ko kɨ pɨ pɔrʊ lǝ̌, lǝ̌, ɛɛ, ǝrɨkɨ sa, ɛɛ lǝ̌ lǝ̌ tɨ lǝ̌ Togo la nyɩŋɖǝ pɨ ko kɨnyɩɩkǝ baŋpa. nɛ kutomMɨŋ yǝh fɨ ɛɛ ǝfɨcamɨkǝ wɔɔ, ǝtɨŋtǝǝ baŋba baŋba pɨ lǝǝmɨ ŋyɨ osukuuyɨsa kɨtɨŋkǝ. Wǝ́ mɨŋ ŋlǝ̌ yoo yóo ko yɨ wǝ loo poŋ. yo ko baŋba, mɨŋ ekpii rɨ ŋ wɨ sukuuwɨsa we, e lée ci otui rɨ. <hesitation> lǝ̌ gɨŋrǝ baŋba baŋba, baŋba. betiŋʊaaye mɨ ǝyǝǝ we ǝ lǝ́a saayɨ apɔrʊ, eye yɨ rii arɔɔrɔɔɛ ke we, a láa saa yɨ apɔrʊ, tu ru ŋ tu wɨ ya wɨ láa jɔ rɨ ǝrɨkɨsa wɔɔ e lée ciu. lö tucii yoo ko wɨlɨɨrɨkpǝ baŋba. Kɨ yǝ tɨ yǝ fɨ ya tɛɛ wɔɔ, mɨŋ ǝ lǝǝ, ǝ lǝ lóo ko ŋ wɨ sukuumumuŋwɨsa wɔɔ, mɨ ekpii erii rɨ, sukuupii kɨ anyɩŋ ŋ kpii rɨ ŋ wʊ sukuumumuŋsa we, ée ci otuii baŋba. Lö o <hesitation> wɨfwɛɛkpǝ wɨ láa naanɨ baŋba baŋba lö sukuufwɛɛkpǝ wɨ ŋ mɨ naanɨ baŋba baŋba baŋba baŋba ŋ wɨ wɨ lóo ku ǝ pǝ a mɨ ŋ nya, áa pa nya acʊmamumuŋyǝ e mɨ yee rɨ lǝ̈ tɨŋtǝǝwǝ oturu ŋnɨ mɨ lǝ̈ ǝtɨŋpɨwe nɨ lɔ, nɨ pwɛyɩ rɨ sukuupipisa we, oturu bɨ wɔɔ, pi ŋ pɨ nɨ, pɨ nɨŋ kaamɨ lǝ̈ tututututu, ŋlǝ̈ paa ée teeri pɨ, pɨ ŋ siɛrɩ pɨ pe yee lǝ̈ ee alaatiepiipǝ. áa mɨ nyɩŋ pɨ mɨŋ alaatiepǝ rɨ kɨfwɛɛkǝ la kɨtakǝ. Kɨ yǝ tɨ yǝ fɨ yo ko wɔɔ mɨŋ,ɛɛ e le ke yee lǝǝ, ǝ lǝ o loo ko sukuu baŋba wɔɔ a lɨŋ nya acʊmaayǝ baŋba eyee rɨ lǝ̌ ɨŋrɨsa. Rɨkɨsa wɨ la pa cɛkɛlɛ wǝǝ, dɔŋkɨ wɨ lo ɖo lǝ̌ okosopipǝ mɨ akɔsɔkɔrʊpǝ enyipǝ kpɨlo wɔɔ, yo mɨ ko ŋ wʊ sukuumumuŋwɨsa. Lë piyǝ ǝ lǝ mǝ e le kpii rɨ sukuuwe, wɨ lo ɖo e yee tu ru ŋ tu kɨ nya fɛɛ ŋ ko ŋ wʊ sukuumumuŋwʊsa ŋ koonu lǝ̈. Paa pa tɛŋ ŋkeni we lo ko sukuuwǝ ǝ nee yee acʊmaa. Wɨ lo ɖo ŋ ko sukuuwɨsa kɨ ŋ nya fɛɛ ŋ pe yee acʊmamumuŋyǝ ŋ kooŋ.